Ma li jatti ponnu aviri diversi prublemi: ponnu aviri prublemi pi fari l'urina, ponnu aviri vermi ntistinali cuntratti di l'alimentazioni o nfizioni, nta lu casu ca màncianu senza frenu ponnu aviri prublemi di sovrappisu o diabeti o àutri prublemi liati a li ossi o a l'òrgani. Assai dipenni di chiddu ca màncianu e di lu cuntrollu ca hannu supra la quantità di chi màncianu.